මම පානය කරන්න කැමති බෝතල් කළ ජලය. මම ටැප් ජලයට කැමති නැත්තේ මොකද <hesitation> ටැප් ජලය හරියටම කොහෙන්ද එන්නේ කියන එක ගැන අපිට අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් <hesitation> බෝතල් කළ ජලය අපි දන්නවා ගොඩක් විට උල්පත් ජලය දාලා <hesitation> හදලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක නම්. ඒක නිසා බෝතල් කළ ජලය පානය කරන එක සෞඛ්‍යයට හොඳයි කියලා <hesitation> මං හිතනවා ටැප් ජලය පානය කරනවාට වඩා.